À jì ma dhǒ fúli dhò fúli nì njěy nì lì nì ngǎ lǎní lò à jì ma dhǒ fúli dho fúli nì ddìkàddì fú ndeyli nà à jì ma dhǒ fúli dho à tdě fú ndeyli tdè fúli tdè ndey fúli nì rǎ gbù gbè fú ndeyli níchú gbè

Ndrǔ gwíy nì bbalè dhǐy njèydha nà ddìnga ó nì ndrǔ ndo nì bbalè dho mbr ndrǔ gwíy nì njàddí bbalè lidjòkpa ddàdha nà

Nzǐ ndrǔ sǎ ì zz̀ ndrǔ nyi gwiy lǎnà ní lò nà cha ndrǔ dho fú ì zz rónga pbò pbǔw ì rà gòw ddiy djò

Ndeyní ndrǔ tsǐy ì ró jǔw ónga ní ŋàní ní ì ní dhi nà ddí áw ì nì dhi nà ngǎ ndrǔ ká njà ì dhó ì pbò ŋàní ní à déy ndrǔ dho gayd lin níchú gbè

À ji nyi rǎ lon zz à ji nyi bbǐ nza

Ma dzz nì dzz̀dha ní à ley njàddí sâ nà ma zz nì nza ó ddù njàddí sânà ma zz nì bbalè děddù zzdha aa zzdha ní ka bbú nì ney njàddí bbalè kwó nì bbalè tsotso ney

Mà pbo nì rù ngbá mà gbú nì ma zwa nì pásì nà

Nyi chuw njàddí sâdjò bbalè kì věy ǒmá dòwdha mí nga nì ngǎ ddòwdha ddí nì klǒw njàddí sâdjò nyi chuw fúddiy mà nì kǒw rŕ ddrǒ à nì aksident mà ddí nya bbalè ró ya ngǎjì ní tuwtso nì mí nga ó fú nì chú à mba nì ngǎjìní lò mà jì

Mà bbǎ lèy ní sukari mbr̀dha ndaní nzǐ à mbǎ ngéyngéy ní dhi bbalè ndèy nì ney í dziylíy djú nì màdhò

Nyi tsǐ ǐní ní nyìmí déydha nyìmí bbiydha ney nyi nì bbiy nì nyì mí jǔw ónga ní ŋà ní ní ney nyi nì dey ddiy nà mí lǎní ka nà mí mí lǎní nga nì fu à kwó mà tsotso màdhí jǔw ónga njàdha ró mà dhí déydha kà ó

À nì jǐ mà njěy fú ddiy dò ndaní à léy mà dhí déydha déy lǎnà ya nyi nì gbu nyìmí lǎ nà ní déydha ra dey ngǎ dzilíy djú

Ddey bbúdha nà ndrǔdho cha ney mà nì ndanà nì nà ndrǔ dho lò dhòdha cha ndrǔ dho ddiy chùw ndanà nì à ji mà dhǒ ndrǔ dho ndrǔ dho ddiy chùw mí tuw

À nì jǐ mà íy bbalè Ddrà-dzà ó bbalè mà íy màdhí yǎdha mí bbalè mà íy màdhí dròdró ní bba kàó bbalè mà dǒw gudjò mà njǎ ndanà fú lò ónga ndaní fú lò sí ndèy gu

Ma ndrŕ klôw, ma bbǐ yò nì, ma kwó ma dyási dè, ma dzž njàddî dzz̀dha ní

Ndeyró nyì kàó jǐ ngú ndeyró nyì dho nyì tsotso kwo ddǐngǎ ndeyró nyì kàónga Ddrà nà à ngú ddì

À jì mà léy Ddrà mí thíy tsǔw mà zz ò lǎní ndení mà déy lò do nà ddí ney ya ngǎ fú nì rà ley lò do ra dey ngǎ mà zz ò fú nì chú Mungu mí thíy à mba nì bbalè djòkpa cha nyi nyikà nyi dey lò dò nà ddí nyi zz ò

Mà mey nì tuwtsò fú nzadha sí ndèy ndanà mí tuwtsò ke ka mey nì ngéyngéy ní tuw mà ò luw njàddí sâ nà njàddí bbalè ra nì kanisà mà ò njàddí bbalè ra nì wǎtò njàddí bbalè ra nì ee ngéyngéy ní tuwtsò ma bbalè mey nì mà ò luw ndèymí ka chuw ndanà lǎní lò aa aa li aa déydha ndaní fú nzadha fú nzadha sí ndèy ndanà gu

Lǎ ní tsúw tsi jì Uganda ó ndéymí sukari ddà lǎní nì nì ànànási fèné ndèymí ngengéy ní tsuw tsi jì

Nga zòwdha mí nga tsò wá ka chèy tdè à ley nzòw dey sǒmu nzǐ mb sùkúl fǐz mí chùwdha ddí ngû klǒw ddudhò ka gù sǒkò déy ngǎ

Mà dho fú ndrú dho màdhí ddiy bbu màdhí nyû bbu màdhí mbr bbu à ká fú ndrú tsotso kwo ndaní fu ndrú ró zòw à ká dey ngǎ fú ndrú ka dey lǎní nga ó

Mà dzz nì kéndol mà dzz nì battery ndèymí sólà ndèymí balbù nà mànjeynì dhǐy ndanà màdhí bba ó à kó nì mà tsotso

Ka bbû tdè sáwà tdrá cha ney bbalè njěy ndanà ddiy nì à lêy bbalè sà lèy ní mb à lêy cha ney kà bbalè ndrŕ ì njitsò ddiy tuwtsò ó ka lêy tdè nì tdrŕ ka tdrŕ ní nga bbiydha tdè ngǎ

À léy nì dji mí klôw ngú nì luwtò à léy nì ji déy nì ngǎ

À ji mà nyǔ kúw-chu à ji mà nyǔ ǒw-téy bbiy mà nyǔ bbìy mà nyǔ vùgá mà nyǔ kwíy

Nyǔ dzzdjú ddù mà nzz nì Ddrà nji ya mà nzz̀ ddrà fúnì ddíyà ya ngéy ní lò nì ngǎ ró chú mà nì rǎ ɦiy ddíyà ɦíydha ní

À lêy bbalè ngû tsǎr déydha bbò nì ngǎ bbalè nì bbiy re kúw ó bbalè nì nga rř nzǐ bbalè disco bbǐ à sà bbalè dhí deydha lǎní nì

Ya nyi dyási dhò ngǎjìní ndèy jì ro à jì nyi gwíy fúli chěy ní lò nà fúli bbǎ fǔchú nì lò jì ngǎjìní

Ya bbalè nì ddrǒ ro à kprà nì li ó nga ya nyì nì ddrǒ ǒnga ó nó nyì rà chùw nyì ó nga nì ndèy kprǎ à nyá nì áksìdènt ddí bbalè dhi nì ddí ǒ nó njà ddí sǎ nà ya à lòw kàss ro mà nja bbalè dhi nì

Ndrǔ njey nì njí cha bbalè má ì bbû ì rónga njí njèydha nì nà à léy nì fú njí njey nì ndèy ndanà ney nú rwo nì mî fú njí ka njey nì nǎŋú nyi ddí nyi bbû nyìmí thíy wá mungu dho fú njí njèydha dhò

À rà ngu jì ma rǎ ma dyási dè ma rǎ nyǔ'wiy chùw à dè ddù à chú dhǒ ndèy madhò na ma vi dey njěy nì fúddiy nzǐ ka njey nì fù ní ní fúddiy kanjeynì ì ní ní ní à chú rà dho ndèy madhò nyǔ'wiy ma cha à nì ndanà nì fúddiy njèydha mî ró chú à rà ngu ley marà fú ddiy njey ddiyà lǎní

Ma léy nì màtsá ngá bba ónga à déy lǎní bba ónga thìdha nà bba ónga tsùwdha nà bba ónga klàdha nà bba ónga údha nà

À léy nzow déy wánì sǎ nà bizè nzòw njěy dhǐy ì nì somu sǒ nì tsǔw somu ò ndaní nzǐ à mí ddeydha shǐ cha ndèy dyási nì njèy nì ngǎjì ní lò rò ngís djú ka njúw ndrǔ tsò ka kwó ndrǔ tsotso lǎ ní lò nà

Déydha dhì nà rwo nì mí lǎní nga nì à nyá nì nyû bba ka ó bbalè rà dey nyû nà changá ddí nyi rà nyû nyù chalè ddí nyi rà nyû nyu nyi rà dey nzòw nà věy ngéyngéy ngéy ní nì mí ngǎjì ní nga nì i nyi ra dey zòw dja ní nyíngá nzòw rà nzǐ ligwídha chùw

Ndrǔ bbi nì nza ndrǔ mey nì tdiytdiy ní tuw ì chǔw ndanà mb cha ney à kâ ì vi ndanà ì tsotso kwo nì

Ddrà nzz̀dha léy nì li jùw ngú nì shù à le fú lò ngú nì ley lò pbàdha ddí tde nì ney bbalè kà ó nyirà nyirà ngu nyi njà ní yà ya nyi pbà lò bbale dhò nyi ddí ddì ní ya Gindru ùw ro nyira rà rakpa ò fuè ney chú ddíyà fú lò ley nì ka nzz nì Ddrà sǔw ney

Ma rà klǒw ní dza ss̀, ma rà mèddá tdòw ma rà nga bbì lèy ndaní à ká ma tsotso kwo cho mbu nì dzzdjú ndaní ma ká dey ddí njàddí bbalè níchú

À léy mà tsi ddiy thìdha mà dhokpa nà nì à dho ley nzǐ ddí màdhí mb dho ndèy nyù tǐ ràdha nà ddiy dzz̀dha nà ngéy ní ngà nì à léy màddí mà déy nyǔ'wiy nà màdhí dzakǎ

Ndaní nzǐ mà ó ddiy rǎ ndì drǒ ndení nzǐ mà tsòró sa mà ngú déy pběy swà à rà ngu jì mà dzǎ mà-tsò dzà ní fúnìchú à léy nì ndey nzǐ mà nì hwǐ nì hwî à rà rà ngéy ní li ò nzǐ ddíyà

Ma nja nì mupira, mà dòw nì mà dyási nà mà déynì mà kàó ney cha ndèy dho matsotso kwo ní lò ó nga njà ma ddu nì ddu

Kǎwà dho màdhí lǎní bbalè dhí déydha jì li nga ss̀dha nà, sěndè mbàdha nà màdhí bba ò

Mà bbi nì shu mà bbi nì kwíy mà bbi nì dyúw mà bbi nì ngǔrá ddí mà bbi nì mà bbi nì dùdú ní tsúw tsi túwndà níchú fèné ní

Dziylíy mí zòw sízòn dyòwdha nyû-tsi jì ŋǎnì ka dho ley ddiy itsś ndèymí dji nà fúddiy ddí nì li nza

Nzǐ ndrǔ sǎ ì zz̀ ndrǔ rǎ ddǎwà djò nzǐ ndrǔ léy thǒw lǒw ì nzǐ ndrǔ rř ì dyási ngéy ní dhí lò cha ì dho ì djùkpa ónga sà ì dho ndrǔ mbà ngǎjìní lò ò ndanà nì

Mà dzz nì rù mà mà dzz nì zǎ mà rà nì à à Ddrà-dzà ó Ddrà nzz̀ mà ra nì mà ra nì sénta mà ò fú ddu léy nì fú ddu mà dyási léy nì ka déy nì hwî nà drǒ drǒ drǒ

À jì mà chǔw tuwtsò cha ney màdho ndanà mbr chùw ndaní à kwó mà tsotso à jì mà ngú ní bbi dda bbǔw jùw ò mà tdǒw nyû cha ney ndèydho dey shúshú ní nga ó nì ndaní à kwó mà tsotso

Ndaní nzǐ mà chǔw dhi ndaní mà déy lǎní ndaní mà dzz̀ nzǐ ngǒw ngǎjìní ndaní mà mà dzz̀ ngǒw lǎní ndaní mà njǎ mà lǎní bbalè nyú djú

Ndeyró nyi tsǐ nyi rónga pbòdha ya nyi chù nyi nì silímù nà ndeyró nyi lǒw tsúw hwo mbléydha bba ndeyró nyi tsǐ ya nyi shì rútsò nyi dho dhi chùw ddiy.

Mà dèy nì bbalè nzá mà gwîy mà lǎní fúddiy njèydha nà ddu djúddù à lêy nyǔ'wiy má cha mà dho tdè ndanà ddiy njèy nzá mà chùw à cha à nì ndèy jǐ ní ó à ji tdè mà chǔw tdè nyǔ'wiy fúddiy mà njèydha nà ndaní mà njěy ddiy lǎní

À rà ley mà rà bû chùw Ddrà dèddù à rà ley màdhí déydha í ngu í dziylíy djú nì rà dey lǎní à rà mà rónga pbò ngǎjìní lò mà róddù

Madho fú nyû rr̀ chì nà madho fú nyû rr̀ kalanga nà à ká dey lǎní ma ká rrì mwǐy ndaní mà ká nyù lǎní mà ro djuw kwo

Ndaní nzǐ mà chǔw sukari dhì ndaró mà ká dey dziylíy djú vukavu nì mà rónga nà ndeyró nzǐ mà dhǐ dèy ddùwà ní děy màdhí nzòw nì ì gwíy ddiydho ddiy nà

Ndaní nzǐ nyi rónga déy ngǒw bbalè kà ó à nì ddí lǎ ní nyi rónga déy dúdú ya nyi vì de nyi ró nga gbǔ tí ro nyi ro nga rà dè dúdú nyi rà lǎ ní vi chùw nyi ró ya nyi vì de nzǐ nyi ró nga mà gbu fú nì rà ley ndèy nyi ró nga ra chà kù dey ngòw bbalè kà ò

À jì ma njěy njí klôw nà ndaní ma chǔw mbr cha madho nadanà school fiz bbu nì à jì ma rǎ skul djòkpa ì nì ddǎ nì ndrǔ dè makwó lòzòw cha ney ndrǔ dho ley ndanà màtsá ngba à ndrŕ ndèy ndèymí somu nà nì

Ya dji nì ngǎ bíy ní ddu dhò ro à jì nyi ngú dda-bbùò rà shúshú ní nga bbì à jì nyi jí dda cha ney ndèy nì nyû djòluw wá

À jì nyi zž dùdú ní mb ka bbú nì lon ní nyi zž fúnì nyi ká ndanà sùkúl fǐz bbu nzòw djú à jì nyi rǎ nyi rá nyi rr̀ li-gwíydha-dja li-gwíydha-djá nà

Mà mbr nì shay kwíy nà mà mbr nì shây tsts nà ma mbr nì shây lǎliy nà ddí ma mbr nì shây mùshélè nà fú nyû mà chú léy nì njàddí sâ nà mà rónga tde nì dhúdhú màddí dhǐy ddí bbíy nì lǎní à léy nì